Mɛ vɛi luwoe wa fɔ na. Bɛma naa wa lia. Me luwo mande fɔ ai fɔ vɛi luwoe ma. Bɛma ŋna luwoo mu lɔ káa ŋ womɔɛ nu booɔ, aa mɛ. And ŋ tɔŋ vɛi mɔ wa. So mbɛ vɛi luwoe wa fɔ. Andɔ konei liikɛ a ja luwoɔ wa. So muĩ vɛiwoe lɔɔ wa fɔ. Ai fɔɔ vɛi luwoe ma, mbe luwoo mande fɔ. So ŋ tɔŋ vɛi mɔ wa.